التحدث عن الأطفال لأنه في ذكريات كثيرة جداً جميلة معاهم وأحب الأطفال أحب برائتهم تصرفاتهم العفوية كلماتهم اللي تكون مميزة أول كلمات ليهم أول خطوات <hesitation> أول تجربة كيف ما يقدرون يصنعون الأشياء البسيطة هذا الشي يخليني فرحة لما أتحدث عنه.